Ман ба меҳмон бо эҳтиром мегӯям: Мебахшед, ки хӯрок ба шумо писанд наомад. Барои мо фикру пешниҳодҳои шумо хеле муҳим аст. Ман омодаам, ки хӯрокро иваз кунам ё ба шумо чизи дигар пешниҳод намоям. Умедворам, ки шумо ба мо боз имконият медиҳед, то таассуроти хуб гузорем.